Íslenskum netverslunum verður heimilað að selja áfengi samkvæmt frumvarpi dómsmálaráðherra sem er í undirbúningi og lagt verður fram í mars maðurinn sem lenti í flugslysi á Skálafelli í gær var útskrifaður af spítala í dag hann gekk heilan kílómetra eftir að vélin brotlenti meiddur á fæti og andliti breytingar á tekjuskatti koma of seint til framkvæmda að mati miðstjórnar a s í launafólk sé orðið óþreyjufullt eftir kjarabótum og geti ekki beðið mikið lengur algjör pattstaða er í ísraelskum stjórnmálum ólíklegt þykir að Benjamín Netanyahu forsætisráðherra takist að mynda ríkisstjórn eftir kosningarnar í gær enginn hlustar á frásagnir fatlaðra kvenna og þeim er haldið á jaðri metoo hreyfingarinnar segir baráttukona fyrir réttindum fatlaðs fólks

hyggst leggja fyrir Alþingi í mars nái það fram að ganga verður einkaleyfi Áfengis og tóbaksverslunar ríkisins á áfengissölu hér á landi í raun afnumið verði frumvarpið að lögum verður heimilt að kaupa áfengi í netverslunum hér á landi án aðkomu á t v r samkvæmt núgildandi lögum hefur á t v r einkaleyfi á smásölu áfengis heimilt er þó að kaupa áfengi í gegnum erlendar vefverslanir án

milligöngu á t v r og fá afhent heim að dyrum en kaupandi greiðir virðisaukaskatt og áfengisgjald af sendingunni í nýlega birtri þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar kemur fram að dómsmálaráðherra ætlar í mars að leggja fram frumvarp til breytinga á áfengislögum lagt er til að framleiðendum verði heimilt að selja eigin framleiðslu á framleiðslustað þannig að hennar megi neyta á staðnum auk þess sem kaup á áfengi í netverslun verði

heimil á næsta ári innleiðir

Evróputilskipun sem bannar mismunun á sölu vöru og þjónustu eftir búsetu það þýðir að netverslunum verði skylt að senda vörur

þessi tilskipun þýðir að íslenskar netverslanir með áfengi verði skyldugar til þess að þjónusta viðskiptavini

hér á landi jafnt og í öðrum e s löndum Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra benti á það í frétt á m b l punktur is fyrir fjórum árum hve auðvelt væri að panta vín erlendis frá án aðkomu á t v r hún sagði mjög sérstakt að erlendi

geti selt áfengi hingað án þess að borga skatta á Íslandi en Íslendingar gætu ekki gert það sama ef Íslendingur vildi gera það sama yrði hann að senda áfengið fyrst til

og svo til Íslands aftur framkvæmdastjóri

Samtaka verslunar og þjónustu segir frumvarpið rökrétt viðbrögð stjórnvalda til að bregðast við breyttu umhverfi netverslun er á fleygiferð hér og alls staðar annars staðar það eru engin haldbær rök fyrir því að netverslun með þessa neysluvöru eigi ekki að fá að þrífast eins og hverja aðra vöru við sannarlega ölum þá von í brjósti að þetta sé fyrsta skrefið sem verður tekið í frekari tilslökun á núverandi fyrirkomulagi á smásölu með áfengi áform um að afnema einkaleyfi á t v r

vakið miklar deilur Líneik þú hefur lýst því hér á Alþingi

nú er útlit fyrir að ríkisstjórnin sem þinn flokkur á sæti í muni leggja fram þetta frumvarp hver ef afstaða þín til þess þingið og

þú hefur verið talsmaður þess að selja áfengi í matvöruverslunum og hefur lagt

þess efnis er þetta frumvarp sem

er í smíðum skref í þá átt já það má segja það

öðrum meiði af því leitinu til að

allt eftir að koma í ljós þarna er

helstu tíðindi af Alþingi hér í dag eru þau að Bergþór Ólason þingmaður Miðflokksins var í kjörinn formaður umhverfis og samgöngunefndar með tveimur atkvæðum Miðflokksmanna

hvort hann hafi skilning á því að margir séu ósáttir við að hann gegni þessari ábyrgðarstöðu á vegum Alþingis ég hef skilning á því að sumir vilji ekki sjá mig í henni en ég líka finn fyrir miklum stuðningi að taka þessa stöðu aftur að mér þannig að það er beggja blands sjónarmiðin í þeim efnum hvað er breytt núna frá því að þú ákvaðst að stíga til hliðar í byrjun árs ýmislegt breyst bæði eru málefni

leidd í jörðu málefni sem fóru til skoðunar hjá Persónuvernd eru leidd í jörðu þannig að það er nú töluvert breytt staðan frá því í febrúar þegar þegar ég ég kom hér aftur inn á þing eftir eftir leyfið sem ég tók mér en síðan þá hefur siðanefnd að minnsta kosti komist að þeirri niðurstöðu að þú hafir brotið siðareglur truflar það þig ekki neitt ég auðvitað bara tek það til mín og reyni að bæta mig á þeim sviðum sem upp á vantar og ég reyni að læra af þessu máli og koma til baka betur búinn sem einstaklingur heldur en heldur en áður er þetta mál úr sögunni

þegar maður kemur sér í svona stöðu þá auðvitað reynir maður að læra af því og tekur það með sér til framtíðar sem maður telur sér geta verið til bóta

mann sjálfan varðar og það mun ég

hér eftir

ég hef gert síðan ég kom mér í þessa stöðu þarna í lok ekkert að almenningur horfi á þig og sjái bara þessar upphrópanir frá því í nóvember ja ef að það er lögð sérstök áhersla á að halda þeim ummælum á lofti þá mun það auðvitað ílengjast sú staða en það er ekki gert til gagns þeim sem urðu fyrir þá flugmaðurinn sem brotlenti á toppi Skálafells í gær var útskrifaður af Landspítalanum í dag

mildi að hann slasaðist ekki meira en raun ber vitni hann gekk rúman kílómetra frá flaki vélarinnar áður en þyrla Landhelgisgæslunnar fann hann

boð frá neyðarsendi flugvélarinnar sem er lítil eins hreyfils vél klukkan átta mínútur í þrjú í gær um hundrað og fimmtíu slík boð berast á ári hverju nokkrum mínútum síðar fékk Neyðarlínan skilaboð um að reykur sæist á fjallinu og var þá breytt í Alfa mesta forgang ekkert samband náðist við flugmanninn en þyrla

tuttugu mínútur í fjögur á Skálafelli og var hann kominn um borð þremur mínútum seinna töluverð vegalengd er frá staðsetningu neyðarboðsins að staðnum þar sem

brotlenti í raun rúmur einn og hálfur kílómetri vélin kom niður við

náði að ganga rúman kílómetra frá flaki vélarinnar að möstrunum í Skálafelli þar sem hann var tekinn upp í þyrluna það tók þyrluna níu mínútur að koma flugmanninum á Landspítalann í Fossvogi korter yfir fjögur fundu björgunarsveitarmenn á fjallinu flakið af flugvélinni og tilkynntu stjórnstöð að enn logaði eldur í henni hálftíma síðar lagði þyrlan af stað á fjallið á ný með björgunarsveitarmann rannsóknarlögreglumenn og fulltrúa frá rannsóknarnefnd samgönguslysa vettvangsskoðun lauk seint í gærkvöld og eru tildrög slyssins enn í rannsókn vélin er nánast ónýt

enda mjög mikið brunnin það þykir mikil mildi að flugmaðurinn sem er á þrítugsaldri slasaðist ekki meira en raun bar vitni en hann er á batavegi og var útskrifaður af Landspítalanum seinni partinn í dag stjórnvöld í Sádi Arabíu segjast hafa óyggjandi sannanir fyrir því að Íranir hafi staðið að árásum á tvær

um helgina utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir þetta stríðsaðgerð og Bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað enn frekari viðskiptaþvinganir gegn Íran árásir á tvær af stærstu Sádi Arabíu um helgina hafa kynt enn frekar undir óróleika við Persaflóa Bandaríkjamenn stilla sér þétt upp við hlið Sádi araba gegn Íran sem ríkin segja að beri ábyrgð á árásinni utanríkisráðherra Bandaríkjanna fór til Jeddah í dag til þess að ráða ráðum með krónprins segir árásirnar stríðsaðgerð af hálfu Írans og Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því á Twitter að hann hafi fyrirskipað umtalsverðar viðskiptaþvinganir á Íran í viðbót við þær sem hann hefur nú þegar lagt á landið stjórnvöld í Sádi Arabíu boðuðu til blaðamannafundar í dag og sögðust hafa óyggjandi sannanir fyrir því að Íranir hafi í raun staðið að árásinni stjórnvöld

í Teheran hafa neitað þessu staðfastlega Húta í Jemen lýsti árásinni fljótt á hendur sér og sagði hana viðvörun til

breytingar á tekjuskattskerfinu skila sér allt of seint í vasa launafólks að mati miðstjórnar a s í sem kallar eftir skatti á ofurlaun og hærri fjármagnstekjuskatti miðstjórn a s í kom saman til fundar í dag þar sem ályktað var um fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar miðstjórnin tekur

um þriggja þrepa skattkerfi fagnandi en segir það valda verulegum vonbrigðum hversu seint þær komi til framkvæmda við hefðum náttúrlega viljað sjá við vitum að okkar fólk bíður óþreyjufullt eftir þeim og það var hluti af kjarasamningunum það er í raun og veru verið að uppfylla kjarasamningana en við höfum alltaf lagt áherslu á að þunginn kæmi sem fyrst drífa hefur áhyggjur af því að ekki sé ætlunin að styrkja tekjustofna ríkisins til að fjármagna velferðarkerfið og beita skattkerfinu til að auka jöfnuð í landinu

og fremst horft til skatta á hina efnameiri

er hátekjuskattur það er gjald af auðlindum hvort sem það eru ferðamennskan eða aðrar auðlindir það er að vera með betra skattaeftirlit á að fjármagnstekjuskattur er of lágur á Íslandi miðstjórnin tínir til fleiri atriði fjármögnun sjúkrahúsþjónustu

er sögð ófullnægjandi sem og stuðningur við lífeyrisþega og fólk í atvinnuleit þá er lýst áhyggjum af mögulegum veggjöldum sem sögð eru leggjast þyngst á tekjulægstu hópana þessir vankantar á fjárlagafrumvarpinu gefa þó ekki tilefni til að tala um forsendubrest segir Drífa það verður tekin ákvörðun um hvort forsendur haldist á næsta ári og þá verður þetta metið afar ólíklegt þykir að Benjamín Netanyahu

Netanyahu forsætisráðherra Ísraels geti myndað ríkisstjórn eftir kosningar í landinu í gær niðurstöðurnar virðast keimlíkar úrslitum í þingkosningum í apríl enn á eftir að telja um fimm prósent atkvæða sem stendur er Líkúd flokkur

en hið bandalag Benny

flokkar eru langstærstir á ísraelska þinginu hvorugur getur þó myndað stjórn með hefðbundum samstarfsflokkum sínum það gæti því þurft að koma á eins konar sátta og

þessara tveggja flokka eða jafnvel kjósa í þriðja sinn á árinu baráttukona fyrir réttindum fatlaðra segir að fötluðum konum sé haldið á jaðri metoo hreyfingarinnar og baráttumálum þeirra sé ekki gert hátt undir höfði sögur fatlaðra kvenna séu

sagðar en enginn hlusti alþjóðleg ráðstefna um áhrif metoo hreyfingarinnar fer nú fram í Hörpu undir formerkjum metoo hafa konur um allan heim stigið fram og greint frá kynferðislegu ofbeldi og kynbundinni og kynferðislegri áreitni síðustu tvö ár fatlaðar konur og metoo var eitt af erindum ráðstefnunnar í dag samhljómur var á milli þátttakenda þar að fatlaðar konur séu utan metoo

hreyfingarinnar þær séu gagnrýndar bæði fyrir að hafa hátt og segja sögur sínar en einnig fyrir að þegja og taka ekki þátt ég held að margar konur hafi upplifað sig

á jaðrinum í þessari umræðu og í raun

hluti af henni ofbeldi gagnvart fötluðum konum er flóknara að mörgu leyti heldur en ofbeldi gegn ófötluðum konum en það er líka bara ofbeldið sé meira falið og bundið í menningu okkar því stöðugt sé gengið á mörk fatlaðra kvenna þær þurfi oft að reiða sig á aðstoð annarra sem geri þær útsettari fyrir kynferðislegu ofbeldi þannig að segjum sem svo að kona búi með manni sem beitir hana ofbeldi hann sér líka um að aðstoða hana hann sér um að hugsa um hennar daglegu þarfir og þá er hún algjörlega háð því að fá hans aðstoð því hvernig ætlar hún að snúa sér ef hún slær á höndina sem aðstoðar Inga segir að sögum fatlaðra kvenna sé sýndur afar lítill áhugi það hafi kristallast í því hve fáir hafi mætt á erindið í dag en af rúmlega átta hundruð gestum ráðstefnunnar sátu einungis um þrjátíu í salnum það segir bara svolítið mikið um áhugann á

málefni á málefnum fatlaðra kvenna

litið á þetta sem velferðarmál frekar en mannréttindamál eða

mál ofbeldi gegn fötluðum konum er ekki velferðarmál það er alveg eins og ofbeldi gegn öðrum konum ég held ég geti talað fyrir þann hóp sem ég er í og kringum mig að það er ekki mikil breyting á og

að sögurnar séu ekki sagðar það er bara ekki verið að hlusta boðað var til

mótmæla við skrifstofu héraðssaksóknara við Skúlagötu í dag mótmælendur vildu sýna samstöðu þeim þolendum kynferðisofbeldis sem ekki hafi fengið tækifæri til að leita réttar síns fyrir dómi og mótmæla því hve mörg kynferðisbrotamál saksóknari felli niður ekki sé viðunandi að fjölmörgum

þolendum kynferðisofbeldis sé neitað um tækifæri til að láta reyna á mál sitt fyrir dómstólum gerendum verði aldrei refsað leiði meirihluti mála ekki til ákæru okkur líður í þessum heimi við stöndum hérna í rigningunni og það er ekki mikið af fólki að hlusta við fáum ekki það er eins og okkur líður í þessu kerfi verr gengur að draga úr sýklalyfjanotkun barna en fullorðinna ný uppfærsla á sjúkraskrárkerfi gerir læknum kleift að fylgjast með ávísunum sínum og bera saman við aðra með fræðslu hefur heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu tekist að draga úr ávísunum

sýklalyfja um allt að þrjátíu prósent á síðasta ári það sem af er ári hefur þeim fækkað um

tíu prósent þetta eru skref sem sýna okkur að þetta er hægt það er hægt að ná utan um þetta á landsvísu yfirlæknir segir að verr hafi gengið að taka á sýklalyfjanotkun barna en hún minnkar um þrjú til fimm prósent á ári hjá börnum notum við miklu meira af sýklalyfjum heldur en til dæmis Svíarnir og önnur lönd sem við viljum gjarnan bera okkur saman við við tökum þetta skref fyrir skref við erum í raun og veru bara á byrjunarreit en höfum náð meiri árangri en við héldum

stuttum tíma með uppfærslu á sjúkraskrárkerfi landlæknis geta læknar fylgst með

sínum og borið þær saman við aðra lækna á stöðinni eða

líka okkur tækifæri sem er að vinna með þetta miðlægt að fylgjast með hvernig þessum lyfjum er ávísað á mismunandi stöðum og getum þá beint okkar sker sig úr næsta skref væri að skoða

draga úr eða alla vega koma skynsamari lyfjaávísunum á þann lyfjaflokk þessi opnar okkur algjörlega nýja nýja möguleika í gæðaþróun og gæðaeftirliti tuttugu og þriggja ára Svíi sem var handtekinn í gær vegna

kom fyrir dómara í dag maðurinn neitaði sök hann hefur áður hlotið dóm í Svíþjóð fyrir ofbeldi sprengingin við skattstofuna á Austurbrú var sérlega öflug en aðeins einn meiddist lítillega viku eftir tilræðið var annar sænskur karlmaður handtekinn í Malmö og hann er

lögreglu alls hafa tíu sprengjur sprungið í Kaupmannahöfn það sem af er ári sú síðasta á sjötta tímanum í morgun þá var lögregla kölluð að vegna sprengju sem

Kastljós kvöldsins við verðum með

vatnsveður í kröftunum og eykst eru gular viðvaranir í gildi það er farið að síga á seinni hluta úrvalsdeildar karla í fótbolta f h og í b v mættust í Kaplakrika í næstsíðasta leik tuttugasta umferðarinnar í dag fyrstu umferð riðlakeppninnar í meistaradeild Evrópu í fótbolta lýkur í kvöld tottenham heimsótti

íslenskum netverslunum verður heimilað að selja áfengi samkvæmt frumvarpi dómsmálaráðherra sem er í undirbúningi og lagt verður fram í mars maðurinn sem lenti í flugslysi á Skálafelli í gær var útskrifaður af spítala í dag hann

gekk heilan kílómetra eftir að vélin brotlenti meiddur á fæti og andliti breytingar á tekjuskatti koma of seint til framkvæmda að mati miðstjórnar a s í launafólk sé orðið óþreyjufullt eftir kjarabótum og geti ekki beðið mikið lengur algjör pattstaða er í ísraelskum stjórnmálum ólíklegt þykir að Benjamín Netanyahu forsætisráðherra takist að mynda ríkisstjórn eftir kosningarnar

enginn

hlustar á frásagnir fatlaðra kvenna og þeim er haldið á jaðri metoo hreyfingarinnar segir baráttukona fyrir réttindum fatlaðs fólks þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir

klukkan tíu í kvöld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

horfa á þennan fréttatíma í RÚV